ناخذ الفواكه اللي نحبها مثلا مانجو وهاي المانجو نسويه نفس العصير عقب نحط عليه الباودر مال الكريمة كريمة الايس كريم ونخلطهم ويا بعض عدل عقب هاي الخليط ممكن نحط عليه حلويات جذي ونحطه في الفريزر لين يتجمد ويصير العسكريم اللي نبغيه